الطهى في الحوش خير يعني اننا نضمن شنى يعنى ناكله ونشن ندير او في نفس الوجت هواية مليحة يعني انا حاجة ممتعة ان واحد يطيب بروحه او يستنى ويحط كل المكونات سواء كانت خضرة ولا بهارات ولا اي حاجة ويستنى باش يراجيها باش الطيب المعدة عالطنجرة حاجة مفيدة حاجة يعني نحبها يعني، افضل من اننا ناكل برا